komiði sæl og verið velkomin

þjóðanna sem er þrjátíu ára í dag við kíkjum í Melaskóla sem er einn af mörgum skólum sem urðu af því tilefni

og sjáum myndir frá sýningu á Náttúrufræðistofu Kópavogs ég heiti Steinar ég heiti María er alþjóðadagur barna þá á barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna afmæli og í ár er hann þrjátíu ára UNICEF á Íslandi hvetur alla til að gefa börnum orðið þennan dag sem og alla aðra daga þannig að þau

fái tækifæri til að segja sína skoðun en hvað er eiginlega barnasáttmáli barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er samningur þar sem réttindi barna eru skrifuð þau lönd sem að fullgilda Barnasáttmálann lofa þannig að láta lögin sín líkjast Barnasáttmálanum sem mest

hefur lögfest Barnasáttmálann sem þýðir að Barnasáttmálinn er bara lög á Íslandi nokkur sveitafélög og

skólar og

það þýðir að þau eru byrjuð að skoða hvernig réttindin í sáttmálanum geti gert starfið þeirra með börnum og fyrir börn betra við verðum nefnilega að muna alltaf að öll börn eiga rétt

í dag viðurkenningu sem

UNICEF Melaskóli er einn af þeim þar komu margir krakkar saman í morgun til þess að fagna Hafrún ungur fréttamaður var á staðnum og kynnti sér málið ef við værum ekki með réttindi þá myndum við ekki geta tjáð okkur við myndum

ekki geta farið í skóla við myndum ekki geta lesið það sem stendur á skiltum ekki geta leyst mjög erfið reikningsdæmi en vitið þið réttindi barna

alveg svakalega mikið en nú veit ég alveg rosalega mikið barna í samfélaginu þau opnuðu sýninguna pláneta a í

út á hvað gekk þetta verkefni þetta gekk

að bjarga jörðinni haldið þið að okkur takist það já ætli það ekki en hvað getið þið gert við getum flokkað farið sjaldnar til útlanda notað minna bíl og margt fleira við margt fleira við